Je'tii laa la anxux wul wunaq kee man raa la ruxlaaab' pero sin embargo pues la la k'uxb'al are' la nak'uxum ja'ar rib'an beneficio reh reh qapaam y reh ch'ahqon cha enfermedades je'tii la diabetis y la presión si nak'uxum laa la anxux pues kiroo verdad pero ja'ar wula janaj cha ruxlaab' ke man ke tz'inka'ya naa riwi'koon pan pan qachii' ja'ar wul junaj saa wula la janaj chikop ke cuando nak'uxum ja'ar riwii'kon la la ruxlaab' pan qachii' re' b'eh la armadillo cuando na naa k'ux wula jenaj sa ruxlaab' kee tx'inka'ya riwii' koon pan chii'